Ka shong kane shit she daa ee shuub kaka̱ yiliŋ tii, ka shong ka neshiŋshe nuŋ kan kane daa ee kati tii shong kan gang dimi tiire ɓurak, shong male nigomi weleni ni ma shoti Yamba nigoni, nuŋ kamii kane shong gee, na rabrare shong getiye yinmi, sheye tami, sheye yimang taami, mini tini mang ɗeble loo shwaɓoŋ tiire, ɓoŋ ɗeɓle loo shwe ɓo teten lako ɓa ti ɓo ul la? daa ee shuub kwe ka shong ka neshit she kan ge miti yimang tami, sheye titimi, tini daɓa nuŋ, niŋ daɓa nuŋ ni tangh niwi tanghe tii yinshika ɓo yelka ɓo taa ɓo wi laka daɓa nuŋɓo shi kibo nwina nu. Daa ee shuub kaka yilli kwe ka shong ka ne shiŋ she, shong kan ɓakwe lem gashulum fa gangdi uŋ fek lem shiina shwa yo ko kwin, daa ee shuub kaka yilin ti ka shob ɓakwe ka wi teen tiiŋ she, shong yimangɓo daye yimangɓo ni wi lukaka mare Gomben nana, na lau ere kan Gombe, daa ee shuub kaka yiliŋ ti ka shong ka wishiŋ she nuŋ kaŋ kane shong yimangɓo fek welenin nwa tumi, daa ee shuub kaka yilin ti, shong kan nun kaka wii shin shee shong a gaŋdi uŋ biyako, ni yila ɗe nuŋ tanghe gangdi uŋ yinshika shong yel kaki ni ba loni ka ɗee nungka ni gbomle funi ti hini, daa ee shuub kaka yilin ti ka shong yo ka wishinshe shong ka lare nwa a yimang ɓurak ba lul kani marnaŋ kane ii, daa ee shuub kaka yilin tii ka shong ka wi shitshe shong ɓiyako aa kpang gaŋ di uŋ nuŋ tuli ka yimang ɓurak ɗeɓe. Daa ee shuub kaka yilin tii ka shonka wishin she shong wele ɓoŋ gangdi uŋ kowaiya takina! na yongna yiina nunu, yuna yongna yii ti tana nunu, yinshika idan mon yong yumo yumoe ka yila yongha to shong ɓi ban ɓakw shong ɓo ba ɓakwe nwa nigomi, shong kowaiya shong ba ɓakwe nwa nigona daa ee shuub kaka yili, kaɓoŋ ne ɓakwenɓo yel kaŋ nwa jeɓo pelleɓo nunu, ya nang danghan lem daba nuŋ ɓo bebi tun <noise> ɗanghat liki ma kiɓweɓo ka shong daa ee shuub kaka yili shong a lem dabanung kaŋ vong lona naa gomnati, ɓowi tenti nunu, daa ee shuub kashong ka wishin she, ɓonne ɓakwe ɓowi tenti nunu ye yimang ɓo she titiɓo nii wii tanghe dwili nuŋ yo, ku ɓo ka ɓo tanghe kang shon deŋ lomo daa ee shuub kaka yili ɓowi penele ti lo ɓiya fek ye nunghung shong lue pene, daa ee shuub kaka yili shong kau ka wishiŋ wii kwen nuŋ kane nwa nigomi daa ee shuubi.